Penting foloi karana ngone na ngofa-ngofa re, yo sakola sma fugo rai se ngone fo so kulia ona ua anggena ona toma gam madoya tora ge ona na otak se sodabi mega me aku ua, dadi ona ge ngone fo sakola ona la ona na tabeat se fael ge ena laha, ona cako masia ifa, sidaba ona gahi kaco toma gam madoya ifa, danata ifa, sidaba ona waro ahu ma laha-laha ge ena ma tebena